ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ང་ལོག་ཐུག་ཡེ་ནི་ང་ལོག་ད་ན་གུ་དེ་ཡེ་པ་ཀརཔ་ལོ་ངེས་གྱེད་པ་ན་མཁན་ཡེ་པོ་སེ་ན, གུད་ཐོན་པུ་ཐོ་ངེས་གྱེད་པ་ན་ཐེབ་དེ་ལས་ངུ་ཡུ་ཨུའི་འོདེམ་ཡེ་གུ, མཁན་ཕྱ་སེ་ན་ང་ལོག་ད་གྱུ་གཱ་ཡེ་ན་ཐེབ་ངུ་ཡུ་དེ་ཆུ་དགུ་མེ་ན་ན་ཡེ་ལོག་ད་གྱུ་དེ་ཅིག་མཁན་ན་འདེ་སྒྲིག། དེི་ཀྱེ་དེང་ཀྱི་ཀོན་ཡང་ན་སྒྲིག་ཅིག་ཀེ་ལོག་བྱངས་ཨོ་འདི་ཀག་ལས་ང་ཀོན་ལོག་བྱངས་ཡང་བེ་ཀེ་འགུག་ང་ཀོན་ཡེག་བཟོ་། ་བྱེས་ཆེ་ཀེ་ཏེན་ལས་ངེ་རེ་ཐེབ་གོི་ཀུ་དེ་ལས་ངག་རུ་ཡེ་ཀློ་ཀུ་ན་ལོ་ལོག་ད་ལོག་བྱངས་བྱངས་བེ་ཀེ་ལོ་བྱིང་ཡང་ན་ལེ་དེ་ཅིག, འཁོ་ཅི་ཏེ་ཀེ་གལེ་འཁོ་འགུ་ན་བེ་ལེ་ཞིངས་མང་བར་ཏེ་གྱུ་དོ། དེ་བེ་ན་ང་ལོག་ད་ན་གྱུ་དཱ་ལོཊ་མེ་ལ་བན་ཁོམ་ཐེམ་དེ་མ།